<noise> Báa aŋʋ atɛ kayé mɛ wɛná ɔ lʋlɛ iré. Bʋʋ bíɩ ŋsɩ ŋ sɔkɔ ire darɩ ŋaalɛ álɩ sɔrɔɔ, álɩ bɔkɔɩ álɩ sɔrɔɔ, álɩ bíŋá, lɔ bʋ kaa sɔŋná ire dɛɛ bá lʋlʋwá ní, bʋʋ ŋñ di ŋ lʋlɛ bíŋá, ire dɛɛ bá lʋlʋwá ní, ññ di bʋ bíŋá. <noise> Bíŋá ká ka dito, ka kóñtitɔ wɛɛ yá ŋɖɩŋ- ŋɖɩŋ- ŋɖɩŋ- ŋɖɩŋ- ŋɖɩŋ: barɩ wɛ, baá kɔ di kɛ baá lí ba fɔlɔɔ goóre kaá bá wáana, kala tɔtɔ tʋrʋmɛ kala kaa di kɛ. Bá yɛ dito, lɔlɔ dito tʋ tɔɔ mʋ tʋna yáa ɔ tíɩ tɩɩ di, ka yɛ tí mɩnɛ ɔɔ yála ka ya ɔ naŋtʋba, bá kɔnɩ ka dina í bá di dziñŋáárɛ, baá sʋ batáa baá ŋɛŋí, bawɛ fáráham mɛ, bawɛ tʋtʋŋɛ mɛɛ dzɛ. Ŋnáa? <noise> Ɛɛɛ álámɩnáá di ɔ lɛlɛ dziŋgáárɛɛ dzɛ. Too bʋká lʋlɛ dziŋgáárɛ ká, <hesitation> mʋʋ dikɛ sɔrɔɔ, yofó sɔrɔɔ dikpeere mɛ kʋ ina saláa ŋaalɛ tíí mʋʋ dikɛ. Ŋnáa? Kaa taláa mɔɔ, ŋñná sɩ ma dito keeyɛ má ya ma naŋtʋba, bá kɔnɩ díí yɛ sʋlʋtɔ, dí yɛyá sʋlʋtɔ fɛ ire bɔɔ ɩsɔɔ yáláa ka tala ná mɛ ire fɔkídɛ fɛ ma bíŋá mɛ, tɔɔ máá yɛ díí di díí ŋɛŋɩ, díí sʋlʋ fɛ dɔŋɔ ró hɛŋŋŋ mɩnɛɛ mʋʋ di mʋ lʋlɛ dziŋgáárɛɛ dzɛ. Amá barɩí dikɛ ró ŋsɩbɔɔ baa tíkíyá ka wɛrɛkɩ biina, ka di biina, bububu, biina tuutúúma, ka mɔsɩ ka dina lʋlɛ dziŋgáárɛ, bʋ yelé bíɩ ŋsɩ dɩí gɛ dí di dɩ lʋlɛ dziŋgáárɛ, bʋ bisí dí dzɩŋ ka dito, bʋ bisí dí dzɩŋ ka dito, dí bɔ kɩ biina wɛrɛkásɛ gbaagba fɛ lʋlɛ dito dziŋgáárɛ.